بشوف إنه من الأفضل إنه يكون عندي قدرة على الانتقال الفوري، لأن هالشيء بيعطيك حرية التنقل بين الأماكن بسرعة، وبتقدر تشوف العالم وتعيش مغامرات واجد حلوة، أفضل بكتير من قراءة العقول، هاد رأيي وهاد اللي أنا بفضله بشكل أكبر.